कोई एक तीड ओशी रोहे जे बिना रांधिने भी खाये तीबी वारू। रोहे <hesitation> सब चीज रांधिने च खाणू काई वारू नी। रोहे जी बोला काई अंकुरित मुंग रोहे काई अंकुरित चणा रोहे ती इंडर काई काचे ओबे खाईले तीबी वारू रोहे ती काई। भीगेला बदाम रोहे ती काई काजु बदाम रोहे ती काई फलपूल। होगे ती काई काकड़ी होगे ती इंडर काचे ता काई पकाणें। काई रांध्रनें जारोत नी ती इंडर काचे ता काणें।